Vǝ́ a lah wɛ lö otuyǝ wǝǝ pɨ láa wɛɛ dɨreerǝ kɨkpakǝ we le dɨreerǝ vǝ́ a la wɛ dɨreerǝ we a wɛɛ akʊnɩkʊnɩyǝ we vǝ́ a la wɛɛ akʊnɩkʊnɩyǝ we wǝǝ, <hesitation> e ci amɨ wɛ kɨkpakǝ we ŋkɨŋkɨ kɨ la wɛlɛŋrǝ vǝ́ a la wɛ a la fɛɛlɩ a la wɛ a la lɛ ǝ fɨ a ka asaka, vǝ́ a la saka a la lɛ ǝ fɨ a fɛlɩ.